اففضل فقدان سمعي لأن اني احس انو اني رايدة اشوف كل هلأبداعات الي الله خلقها النا داخل الأرض و فقدان بصري حيمنعني من ان اشوف كل الجمال و كل الخلق الخلق الي الله خلقه النا من ابداعات.